Noh, nüüd tulõ sis tuu <hesitation> märdsikuu vai tuu paastukuu vai urbõkuu noq. Ummaki urbaq paiuh. Pähkmäpuuh ja paiupuuh urbaq ja vesi nakkas sulama ja tsulisõma ja. Sääne kuu, edimäne keväjäkuu.